Men choy ichishni afzal ko'raman, chunki u ko'p turli xil ta'mlarga ega va sog'liq uchun foydali. Choyning tinchlantiruvchi ta'siri, stressni kamaytirish va ruhiy holatni yaxshilashda yordam beradi.